No papagoiq ummaq iks sääntseq jo, kiä tegeväq perrä määntsitki helle, midä nä kuuldvaq. Ma'i tiiäq, miä taast kassu piäsiq olõma. Või-ollaq mõnikõrd saa pettäq kedägi tuugaq. Muido ei tiiäkiq. Põnnõv või-ollaq lihtsält. Arõndas ajomahtu.